Oire vova saraiava, oiso ruipapa ravera ra aue <noise> stori a- stori ara uvu pa vova siaraa araiva. Oiso, oiso vigei avao ia vova siara ra iva. Aue, oiso kerapau ei rore. Oire visii siaraa vaoia. Eisi osio ruipapara veira ra avukai rara uvupa ra vokiara rutu ia osa oiso ruipapara veira ra evara uvupa aue ro iava siaraa, siaraa rovirieiro. O- ravaria taraipara oiso, visi avao vo tupatavoi, visii vo rasivi aroa vaoia, visi vovio re kasipai vo rasioia. Iu, osa ruipapara veira ra eisi, eisi varavi uvupa aue rovi iava siaraa ra. Voea ita uvu paoro oea auero ia irapavera siaraa roviriero. Iu, uva eisi rutu ruipapa veira, oiso raa evo stori siposipo ro vi uvupa vova siara ra osa ragaipa oearovu siposipo paive. Riroa rutu ruipa oa uvupaveira, ra oisi vara iava stori paive. Reasiparaveira oiso ruipapara veira ra varaia taraipara, ra vearo pie viraraga rasiara ia. Vore oiso osa ita vosa iravu urio, ari torevoko vira raga kareuvere vivo rasiaro iare. Ari reasipa peira ra o piropiro piero vii pura ri, oso torevoko vira raga voare kareovoi u uvare evapa ruipapa peira ra evapa ruipapa raveira vokiara rutu ia evo reo rovi uvupa, aue rovi iava rasi resiro, ora oiso ruipapa ra viera ra, voeao tapo irapairara vokapa vo rasi resi ro ia, ra voea sirova utupara ra ragai tavitavi paive oiso, vivaroa vao ia, ari voea vo siaraa roa vaoia. Ari vigei voviore kasipaviei. Oire, tarai pauta ita vosa vitapo vokaive ari auero rasi resiro ita tovovoi o opitato, o sikatoa ro ira votovoi voi, o eake resivii tovoivoi-vere voa, oiso vivo resi aroa vao voviore kasipai. Oire voava uva vuita vokaivere ita, vokaivere, oresii vivuaita eva tovoivoi ta evoa uvare osio ruipapa uei oiso ra vaviri rutu ia tarai oro uriou, vao oapa ruipapaoro voea tapo vokapari voi. Uvare riroa rutu ruipa ita ari vao sovopa, aue parivereita oisora vaviri rutu, vari vituaro virutu ia tarai uvere oire, eisi vo kaen piira ari viita vavoi sivio, voeari ita utu pairara vii oea tavitavipao roita, tavitavipa rivereita, oiso sa ruipaparo. Voea sorova utupau voeaoia visi ira pairarao ita. Igei igei irapai rararo voea oeava va vo sara roviriei roia taraipai, iu, uva vavi rutua eva, riro vavuru viruta eva, aue varia tarai pasa rasi varuru, ora sararavia taraipau vere, vo oiso. Voviore ragai kasiparai. Oiso roro kaekaevira siara toupaivoi, iu, oraa ragai varoa vao voviore kasipai, ra oisi oisa riupapaoro rui papaoro vo va sirova utupauei. Oire eisi.